Tsy zava-dehibe fagna- fagnanana namagna isankarazany satria misy namagna ratsy fagnahy, misy namagna tsara fagnahy. Namagna ratsy fagnahy mitarika amin'ny lalan-dratsy ôhatra mandeha mifoka, miloka, migoka. Dikan'izegny tsy zava-dehibe zegny fagnanana namagna maro fa tokony ho vitsy namagna.